Tinyere ma be alganarefu awawan a heɓa leddi dummari jaarendi ta duda amma jarendi mai aheɓa susu ta tawona ha nange tappata dum heɓa dan fewa fewa se adan rufadum heɓa dan fewa fewa.